Awa en kawarty eltoni eyie owo terk erbaire, ogmiey ga erbaire. Ogme eska awo awola way yan en gurmbi l a eska ashri ker gonji taron bislangi kodod eka fa eska. Fa kori enika kori fanean jandalesie fa nean. Fa gon twli waya fa en sunti logo taka dumosa deakirusa tawali kabien Wida gon sawere ga eirber. Sawere uoki logi ashiri ker okei. Ashri ker okere okei man non tanga fe kanDaui tang oke. Wida gon twali duma fa kabbgin